Eritsereto hoe manao izay azonao atao iha mba hampif- iaraky <noise> gny namanao roa izay mifanenta soa. Ino gny ataonao mba hampifanakaiky bibiky ii reo?